Tsy dia magnana raha zakaina loatra aho amin'izany misy marokoroko amin'ny vola amin'ny sisiny zany fa hanamboarana amin'ny resaka vola sandoka fotsiny izay no fahalalako agnazy.